هلا والله يا صديقي ألف مبروك عليك الزواج الله يجعلها حياة سعيدة ومليانة بالحب والبركة والله فرحنا لك من القلب وإن شاء الله تكون بداية حياة جديدة مليانة بالأفراح كل الدعوات لك ولزوجتك بحياة طيبة وطويلة مع بعض نشوفك قريب بإذن الله ونحتفل زي ما اتفقنا